Onde vivo falta transporte, bueno, faltan buses, faltan líneas de buses e frecuencia, <hesitation> tamén podría chegar algún tren lixeiro, pero non hai vía.